To ɗum wiye sappo kam walaa ko warantamto ɓernde, bana haala arande ko ɗum wiyata topten, topten ɗo kam e meta dow sappande arande. Bannda ɗon, ɗon ko ɗum wiyata dikete, dikete ɗoo bo duuɓi sappo.